हाँ मेथे पता कि ज्यादा ऊंचाई पर तापमान कारण पाणी उबलों रैंदू गरमी ज्यादा बढ ज्यांदी या म कि हूद की ज्तक गर्मी बढल तापमान असर भी ज्यादा हवालू। जनकी कुमाउनी लोग हूदन ऊ क्या तरीका हूदू खाणू पकाणू भडू लिंदन। भडू मा दाल उबलदन और दाल मा क्या करदन की ढकणा रख दिदन व लखडों मा वा दाल पकदी त जब वी दाल मां सुर्य रोशनी पडदी तब जब तक पकदी त वां मा काफी स्वादिष्ट हूदी वा दाल।